Le fagnanaovana impression ndraiky tsy de haiko satria an-tragno tsisy zany aveke cyber misy amy tagnagna raiky ôhatra hoe cyber raiky na roa magnandregny fôgna de kôfa hoe mila magnagno impression regny igny tonga de volagniny fô ze zaza hoe ty ndana e ataovy imprime ery fa tsy de hoe misy fagnazavana be karakôry.